Kua tëtä guasu jeko omomoe iyɨpɨ reta oeya supeva, oïmera jaereta jekuaeño oesauka reta arakae oiko va reta regua, se nbaetɨ aikua mbate, jaere aesava kïraïko yogueru retava